Naullega olokkoloq e pirasai caiq e pada tauwe iya olokkoloq e naulle macaiq nasabaq ko leiganggu i onronganna atau risolangi onronganna pasti macaiq i padani dekkenna awani e laoniq coba-coba gangguwi serenna nulle nalellunniqtu lettu kegi-kegikiq naruntuk nasabaq bolana tonroi ganggui iyanaritu magina olokkoloq e naulle mato macaiq tapiq deqna macaiq bawang olokkoloq e engka sabaq-sabaqna magina macaiq lao ri idiq tauwe